هختار طبعا أحس بالبرد الشديد لإن البرد هقدر أتعامل معاه بإن ألبس لبس مثلا زيادة أشرب حاجات دافية هتدفيني أو أتحرك أو أعمل مجهود أو أفضل في حتى في السرير بتاعي واتغطا. لكن الحر الشديد هيبقا متعب وحتى لو حاولت أخفف اللبس بتاعي برضه هفضل حرانة.